تخيل إنه يكون عندي <hesitation> قرص نتاع إيقاف الزمن خيرعلى خاطر نحب نجم نوقف الوقت باش نستمتع باللحظات الباهية والمهمة مثلًا، ولا باش <hesitation> نجم نعدي الحاجات اللي قاعد نعمل فيه مثلًا مهمة والا مشروع والا حاجة من غير متاع ظغط متاع وقت نوقف الوقت ونقعد نخدم من غير <hesitation> ظغوطات ونجم نركز أكثر وناخذ راحة اكثر.